Mnyama mrwe nilewaie imwona ni njofu, nilewahie imwona hena hifadhi ya taifa ya Arusha. Muleghendie hena thafari vukiva kidato cha kavi nile mfiri wa ijumaa tarehe kumi na mbili mwiri wa ikumi, vueghendie hena thafari ya shulel nikamwona, vulevonie njofu va vyanyama vengi lakini mnyama mrwe nilemvonie ni nyiho.